Niŋkə kə' ən mi gaa tew tə'ə' lə wan sə nuu lə min mi nuu diga sənan ani sə zasələ niŋkə'. Nuulə minə mi nuu diga sənan mabu gəənu dɨrə ani za sə lə niŋkə. Gawtəl minə, mi nay mi nuu aa nuu domrə dini, nə mabu gəənuu minu haa minuu, har mi nubarubar minu haa minuu, har mi nubarubar gəəni ən ay. Miza nə kə' aa gaw, mabu gəə nu'u' minu i woodə i za i da mi ə gani mini. Mi nuu gawdəl nuusəl gərigə rə ryə. Mi daa bə karambani rə mi daa bə ni piya rāā, har mi za mi re makarantə rə har nā kaw minu aa zangə mi gɨɨ mi za har mi re kimrə. Niŋkə' nə' mi də ai. Rayuwa mini, dā dan gārigə. Mi daa wakə rayu wa mini sə laakini rə. Har mi za mi gbaa yaw minu. Niŋkə mi da ai. Rayuwa mini daa gə rigə gə' mi daa bə' karamboni, rāā mi daa bā niya rə. Mi daa ai watunmbi gani. Mi idaa bə, mi daa ləy kungiya ryə rə, mi daa bə' ni piya rə mi da dan ai gəri gə ai. Baajiwlə minə kə' mi pay gəgə. Wanu sə i kaw i bə' ani pat mi aa yalimirə mi kə' duu kə jiwlə minən bi tan dan sə mi təə ai.